أنا الحين أنا راح حاجيه وبتركله رساله أوكي هاي صبية بجول ماتنسين موعد اليوم بنت- بنتجابل للغدا الساعة تنتين لا تتأخرين والله إنك لو تتأخرين ياويلك ها أنا حكيتلك كلمة ياويلك مني لو أتأخرتي.